احترام ډېر مهم اخلاقي او ټولنیز اصل دی په ساده ټکو، احترام یعنې د ځان، نورو خلکو، نظریاتو، احساساتو، حقوقو او شتمنیو ته ارزښت ورکول او د هغوی درناوی کول او د هر انسان بې له توپیره درناوی کول ته احترام وایي. یوه ټولنه، چي د احترام پر بنسټ جوړه سوي وي، هلته عدالت، انساني حقونه او د پرمختګ چانسونه زیات وي.